Pos paquí, pa Caçris, comu en tolos sitius, el preciu delos otelis puei varial abondu dunu a otru i va a pendel del su nivel... Un ponel, si l'otel es assín... de postín, delos de quatru o cincu estrellas, pos puei rondal los ochenta-i-cincu, cientu d'eurus... enque angunus de crassi más alta, puein llegal alos cientu venti o más... Si l'otel es de tres estrellas o menus, pos... los pueis atopal de sessenta, setenta, ochenta eurus... I si más que un otel, precuras una pensión pos alreol delos cinqüenta eurus...